المانيا معروفة بالهندسة المعمارية والمزيكا ديل اهل بيتهوفن وباخ وديل كانوا من أعظم الموسيقيين في التاريخ، كمان الألمان معروفين بالدقة والنظام والحاجة دي ظاهرة في حياتهم اليومية كان في الشغل اوحركة المواصلات العامة يعني في كل تعاملهم تلقاهم منضبطين مع الوكت شديد. في الأكل عندهم السجوك وفي منو انواع كتيرة، أشهر مشروب عندهم البيرة والالمان من أكبر المنتجين ليها في العالم، برضو بيحبوا الرياضة بالذات الكورة وعندهم بايرن ميونيخ من الفرق المشهورة.